Amitwokik che achame ane aam ako nda aam kapsa akot kila si kila petu, ko amitwokik che uu kimyet ak cheko, kimyet inyoru amu kikole pandek, ko mii pandek kopek kopek kenyit, iame achame amitwokik chu akwanyiny ako nda iketchi kei iaam kila eng' petushek tukul kwanyiny, ak cheko kokeny ko- ko anyoru amu a- a- ak aripe tuka, tuka kokonu cheko, cheko cha anyoru ko ko supuhi anyoru ko ko saa sita, pet- pet ko pe akot ko- ko- koskoleng anyoru cheko, ko achame chaku chakulechu amu, amitwokik chu amu, aame kila kopetu akachame achame amu pandek kokonan ng aam kimye kokonan kimnatee eng' porto nyu, ami cheko kokeny kokonan porto nyu koetu ako kosich kosich kosich ko- ko mamyan akanyoru amuch aai paishonik chuk.